Liwliwde gollirta bibje mun taw wonaa tan diwde ko heɓde ko ñaami. So yiɗii ɗanaade kadi udda gite mun mbele leelewal waasa tampinde ɗum so yiɗi ɗanaade.